<noise> ninenda muntu mwe alusika na vantu sana, mwe aseka na vantu, ula mpole, ula mwa asina shida na vantu, numwe tudume nea- nenene, <hesitation> sifa je nenda nuvantu javo jiva vantu vana furaha yaani vee- vee- vasiulazi, veve vandekera na vantu!. Hata ave na hela, ila ave enda kikala na vantu, ikia vee vana hela kwambe ili kwamba kuwa na mke vovea, amwevere orya, awanasina upendeleo sana tuku. Nenda ulu mwana hela afu ikala navantu na hatakama muve mukewe, yenda kuja nonokikala, afu vangi venenda nini. <hesitation> ilabda usajiji, uboe vyaboha, numwenda sana uyiwisi ulavitimu mpinzani avetimu. Nenda sana yaani, ula nanii wachwe vivi ukituma, na nao- nowenda uliwuli, sio kwamba uli mutajiri afu wakevo venovatenga amuna. <hesitation> ejezo tudoma na tuku, wosaka muntu uve, une udomane na vakuvosi vuu.